Ɗemngal ngal jiɗmi waawde haalde ko Arab. Ngati ko ɗemngal mbelngal kam no feewi. Yimɓe heewɓe ina kaala ngal. Kadi angal walla kam kadi anndude diina am ngati diine Islaam ko ɓuri heewde ko e Arab woni. Kadi mbeɗa kadi yiɗi yahde Dubayi. Tawa so mi yehii Dubayi mbeɗa waawi haaldude e arabeeɓe ɓe e ɗemngal maɓɓe.